हिलका नीला रंग अक एसा रांग ओसो सबसे अच्छा रंग ओसो यो मेरे मोनोक कोई तरह के विचार और भावनाय जगा। एक ऐसा रंग ओसो जो नुकसान और आरामदायक महसूस कर राओ जो कि मेरे जीवन मुझ आचो हो।